अपने उपर जायें तो क्यों बलाये, हमें इत्ता क्यों विज्ञानिक कहेने हैं, <noise> हमका तो क्यों जानकारी हैं नहीं। पर अस्वा जरूर करते हैं, जसो आदमें उपर उपर जायें नहीं, वसो वसो अक्सिजन भी कम होती जायें, <noise> और वो पाने भी। जवान नहीं, अपना वा तक वो कहे कि हम ठानका टाइम में ये जवान में पानी गरम करेंगी, <hesitation> और एक हाल ज़्यादा, अपने कहते हैं। माना साइन्टिस्टों तो अपने कब आराम हैं नहीं, नहीं, एक अपाराम कोई मालम नहीं है।